أهلا فرح، شنيا حوالك لباس، ش عاملة يا بنتي فين ها الغيبة، غطست فرد غطسه، نجمو نخرجو غدوه نمشو ن- نعملو قهوه مع بعضنا، ولا نقولك هيا نمشو نتعشاو غدوه، تعدالي بعد الخدمه السته، نتقابلو في الدوران كي العاده، ونمشيو نعملو <hesitation> كاسكروتات ولا نشرو بيتزا، عايشه اختي، كلمني آه، قلي إذا كان تنجم تجي ولا لا.